Laha zaho zô rô handeha hamakivaky an'ny Azia andeha tomboky, gny raha homaniko: tsy maintsy manomana rano aho gny vôlohany, de <hesitation> hany maivamaiva zao de gny enta ndesiko koa meva de kiraro; raha am-batako egny zany ataoko mahiva aby fa tsy manday raha mavesatsy.